Ma sens'atro o colore azurro ma dieiva çeleste in zeneise me saieiva ciù cao dî çeleste comme dixe o nomme l'assòcio, o metto insemme voentea a-o cô do çê creddo ch'o segge un belliscimo cô e coscì ô ciammo çeleste perché o me piaxe pròprio.